<hesitation> Enuɖuɖua wo li hame hame ɖowo lia ne wom dze ƒodo me dzi na wò oa, agbena be yem gba dza ɖu na ma, ta ɖewo ya mìɔŋtɔ mì tsɔ dona kɔ na mìabe ƒodoame, ye abe ma gbaɖui <noise> Nyea mele fiya fia, ne zã do wu ne me ɖu nu ne ŋukea me srana dɔ. Kpoa me kpɔ na ga me ke ne me ɖui ƒodo <noise> nye me anyoa, ye dzi me va ɖu nɛ ɖo. <noise> Ne me gbe ɖui ce anyi tsɔ kpoa enɔ na nyuiɖe. Vɔa ne zã do wu nua egba va nyona nu ŋu o. Kpoa ne mekpɔ be zã do wu nua ma tem ɖo tsidzodzo fia kpoa anui gbɔsɔsɔɛtɔ, kpoa ne me mlɔanyi kpoa ne ŋe ke me fɔ̃ na nyuiɖe. Voa ne nyi be mekpɔe nenea ye me be forcé forcé adɔa le wum sugbɔ sugbɔ ne me ɖuia, metrɔ do dɔ ɖokui nye, tsɔa ne nukea nye ŋtem tɔna nyui ɖe o. Ma fɔ̃ voa ma nɔ sra le ɖokuinye me kaka, atike kpo mava dzi. Ah me do dɔ ɖokuinye yema kpoa e nyo.